<hesitation> c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn mansan xki c̲h̲owma o c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌb c̲h̲ots pchoꞌx kon mansan giꞌn mansan, o c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn tind o guxkwaꞌga nup x̱oꞌbgiꞌ xkisa giꞌn bidz xki guxkwaꞌga gowma, kon gunusa gowma idzaꞌl giat diꞌltsa xkuꞌn idzaꞌl ti ngow gowsama, xka c̲h̲ow minn bokga noꞌnda nup x̱obgiꞌn xka, sdzaꞌlsa giat ic̲h̲ë yu xoꞌbgiꞌn mansan y xki c̲h̲owsama xbiꞌl giat.